افظل انام بدري و اقوم بدري لين يعطيني فرصه ابدا يوم بنشاط و حيويه و اقدر استغل الصباح في ممارسه الرياظه او القرايه كمان الهدوء في الصباح يساعدني اركز و اخطط ليومي بشكل افظل انذين يكون وقت راحه بعد يوم طوي چدا و هذا يخليني استعد بشكل چيد لليوم الي بعده.